Y <hesitation> katong awal pertama tinggal di dari <hesitation> kan katong kan pertama mengungsi di thr, lalu katong <hesitation> tinggal di kabong cengke di <hesitation> apa? Di wara aer kuning sana di atas, jadi beta tinggal di wara ni kaan, itu katong tinggal jao dari pasar, to katong pi pasar saja nae oto, katong dari ruma, kaluar ka muka itu, bajalang kamuka itu sekitar barapa meter itu? Barang barapa meter <hesitation> karna kalo katong nae ojek itu dari sini kamuk, dari ruma ka muka, itu lima ribu, habis itu, <noise> katong nae oto, katong nae oto dari sini ka pasar itu jua, jao lae jadi kalo katong, jadi sadiki tempo itu beta katong, kan dari bawa katong tinggal balong ada kulkas, jadi katong masi, masi bali ikang, langsung rabus, to rabus jadi, beta pung bilang par paitua katong tinggal ni jao dari pasar to, kalo katong seng ada kulkas ini katong pung barang-barang ancor rusak samua ana-ana ni'e seng suka makang ikang rabus, rabus baru goreng dong kan seng suka, jadi terpaksa suda b'ta bilang paitua katong bali kulkas. <noise> jadi, katong tinggal di atas itu sekitar dari dua ribu anam katong tinggal, jadi sekitar tiga-tiga ampa bulan, baru katong bali kulkas jadi, <noise> ketika waktu balong ada kulkas itu akang pung s'tenga mati juaa ya ampun, ikang yang tadi katong bali musti katong rabus, sayor itu katong seng bisa mau mau-bali, mau bali kaya macang dua macang sayor musti katong bali satu langsung katong masa karna katong seng bisa mao mau kastinggal akang sampe beso karna kalo su tinggal sampe beso, sayor tu akang su layu lai, katong bali bumbu-bumbu jua seng bisa mo banya-banya, ahi nya tadi tu, kulkas itu, sa-satu nya jalang musti katong bali kulkas, karna tinggal jao dari pasar, yaa tinggal saja akang di orang dolo itu kotong orang bilang katong pung tampa tinggal tu <hesitation> di tampa setang buang-buang ana, karna itu bolong ada penduduk disitu masi katong sasan katong barapa keluarga saja yang tinggal disitu, haa beta bali kulkas itu dua ribu anam, tapi itu katong su tinggal ampa bulan dolo kaa lima bulan tu baru beta bali kulkas, haa ketika bali kulkas tu langsung beta pung hati paleng sanaaanngg, sanang paskali karna apa? Beta pi pasar, beta bisa bali bawang <hesitation> bisa bali tomat itu satu kilo, to cili tu biar biar sapulu ribu dua pulu ribu, ya biar lima ribu s'pulu ribu katong bali. Itu katong bisa pulang katong masi bisa simpang akang di kulkas sampe akang bisa batahang, sampe satu minggu jua masi bisa batahang, sayor-sayor yang kaya katong pi pasar la katong mo pi bali kangkong sa'ika, sawi sa'ika, terong, katong pulang katong masi bisa simpang, katong bisa makang sampe hari ini sayor ini, beso sayor ini, lusa sayor ini, tapi kalo katong seng ada kulkas itu memang s'tenga mati, jadi kulkas itu kalo menurut beta tu akang sangat bermangfaat s'kali par katong pung kehidupan ikang, katong bali misalnya katong bali ikang sapulu ribu, dua pulu ribu, kalo waktu balong ada kulkas, ikang tadi tu katong pas bali! Itu katong kal akang masi banya katong rabus, karna katong seng bisa mo goreng samua! Katong rabus dolo, simpang nanti beso mo makang baru katong goreng, tapi ketika katong pung kulkas su ada, tadi tu! Eehh katong bisa isi ikang tu, sampe, mo satu minggu jua ikang masi bisa, karna kan kalo macam katong balong ini katong taru akang di friser saja to tinggal katong mo mamasa baru katong ambe, bagitu jua pung'ya sayor-sayor, poko nya sayor, bua-bua, bua-bua yang katong tadi yang kaya dari kampong dong kirim katong ini, bua ini, bua <hesitation> bua apa? Papaya deng segala macam, katong tinggal isi di dalam kulkas jadi, kalo macam kulkas seng ada tu memang katong paleng s'tenga mati, anggap saja kaya katong bagemana'e? <hesitation> hidup s'tenga apa? <hesitation> Katong musti yang tadi makanang yang tadi katong mo mo-kas simpang akang su seng bisa, tarus kalo macam katong pung pung-apa? <hesitation> makanang kaya malam bagitu nasi, nasi yang kan beta ni kebanyakan nasi tu, kalo macam malam-malam, nasi masi ada sisa to nasi kaa, sayor kaa, yang ada sisa beta su isi dalang kulkas samua nasi-nasi beta dari pada beta taru di panci kukus kan karna katong seng tau mamasa pake pake-mejikom to pake cok-cok itu seng parna katong'pi masa nasi tu pake nasi kukus, pak <hesitation> jadi katong masa kalo macang masa nasi, jam sapulu pagi, itu malam kaya macang ana-ana su abis makang siang isa samua itu nasi langsung beta suru dong, samua su abis makang, masi ada nasi sisa langsung, isi taru di tampa nasi, haa isi dalang kulkas, bagitu lae sayor lae kalo misalnya ada sayor sisa, beta kalo macang sayor yang tumis-tumis seng tapi kalo macang kaya sayor santang kaya daong sayor santang daong kasbi, ee sayor nangka ato sayor kacang ijo, itu beta jaga suru dong isi di kulkas! Isi di kulkas nanti pagi hari, baru beta bangun beta kas panas nasi yang di kulkas itu, beta kas panas ee apa? <hesitation> sayor yang di kulkas, supaya kalo katong mamasa par siang, makanang bolom masa, makanang yang tadi beta kas panas tu akang masi ada. Jadi itu akang pa sangat bermangfaat par katong dalam ruma kalo macam kulkas itu, seng ada kulkas tu ya ampun'ee beta sangat menderita kaya katong hidup orang bilang kat <hesitation> kehilangan cinta kaa bagemana tu jadi, poko nya yang tadi beta bilang tu katong pung makanang-makanang apa sagala yang mo'm, tenga malam ka apa makanang sisa-sisa, maeng isi dalam kulkas saja.